Nza kandika ugai na mahage, mahage alipita dukani nikagua mahage, nikeza, nikayasagua, kuyasagua <hesitation> nikagua moto, kuni, kajimba moto, kaweka sufuria, kwa sabu yake anayaosha mahage aga, mahage yazikua, mahage yaseuka, magia mazi, mazi ya kwanza yaseuka, mazi ya kaidi yaseuka, ya ntatu yaseuka, kwa vie mahage yetu <hesitation> hakaa kuiva yadata tusenavyokaa, yavyokaa kuiva. aya yanatantuaka kuiva nagia kidogo, kidogo anakamwita kidogo, nkenda <hesitation> naita dukani nikagua kitunguu, kagua koroti dangu, nikadisaga, nikagea na nyanya nikagea, kwamikapugani nikaduaa nazi sasa, nikakuna nazi, kukuna nazi, nikachuja nazi, tui la kwanza nikalikaga ndani, lie la tuhu nkagea, likaseukaa, naididimizia ntunguja, nazia vitunguu, nabia kerotiii, nikageagea tui tu kwa mahage <hesitation> utakugula huu mahage, teyari naayaseuka, <hesitation> ninakorogakoroga yaseuka nahingahinga kama niyaungavyo mchuzi, teyari nakabhoa <hesitation> usitumu <hesitation> watosha unu, nikawosi <hesitation> nikawaokoa, nikaeka ka ndani. nikabwa nkuni vitu, nameza kuni nkidogo, nikabwaa vitunguu, nikachochea, kuchochea nikabandika sufuria sasa, kubandika sufuria unga huo manyumbani, nikateka unga mwa kisafeti maziata <hesitation> ngoja pata moto, kendelea kupata moto, nikabwaa unga, nikakoroga na kibakuli ila sio kwa damazi, kodazikoe, kakooga mubakui, nikageuda uda unga na kukoda <hesitation> nikakoroga sasa, nikakoroga nikakoroga mpaka wateta kama mzitozito hivi, auka nkaubada asa, nkachochea moto, ukaseuka seuka seuka, kiokama seuka chomu, kamitao wavuga hapana, ukaseukaa ukwendakubu utendana na uhabha hivi, nikaona sa kama laa teyari uyu, kagonga wangu, kagea, kagawa mwiko, kavuga vuga vuga vuga vuga vuga vuga vuga toa ugai, toa ugai, toa ugai, mwawika upate moto, wesekutendaubaye waumoa hivyo <hesitation> wapata moto kwenye i mazi, anyanyamaze anyanyamaze niwuvuga vituhu niwuvuga vituhu niwuvuga vituhu niwuvuga vituhu, naibada vituhu, nauchochea moton nawe kadizikoapi kata <hesitation> Nivitenda vituhu sasa, nivitenda vituhu, nimekoroga vituhu naha kabla ya hotipoti, napewa sahani, tayari aya nazisuzasifuza japokuwa nkizisunta lakini nazisifuza ili pengine zingiengie uchafu, nizigemazi vituhu, iya mazi susuza susuza susuza, napewa sahani, naomoa nagala hotipoti, naomoa nagawa tu hoti, sahani za mwisho, ncha wazukuu, sahani yamwetuhu niwangu, sahani tuhu ni <hesitation> kuna mwenye homa na <hesitation> mume wako na ugai, tayari <hesitation> utakaokomoa nabeba mabakuli sasa <hesitation> na hadada ntakoma <hesitation> huu ni wa moto ugai wenu huo ndani, sema sitikeka letu tekada, aya kibidankuda aya tambieni vyombo sasa, mlinda kakule <hesitation> kunawa kumwe <hesitation> niwadodo waduha wadodo wadodo abha mahage, wagea mimazi, na chubu deni hagio msibubebeane mwikoi, wabia wahagi iyo, wahagia tayari, hatu osha vyombo, nomba hivi vyombo hivi kwavie ni kiio, tida na kiio, sasa hivi vyombo vyene mashikiioi, kwaiyo vyombo vikabhona, etikiukio wakadoa, <hesitation> Bibi wau wau wau. nini niene hagi hia, mtu hama hivi <hesitation> meriko hama hagia, mi naosha vyombo, basi mtu huyu akwenda kuosha vyombo, mtu huyu akahagia, mie namba naita tangaza, nyinyikwenda hukuta tanga, nikwendao kuya minaki mwenye kitamba wesabu itoko kaya. Ngoja kuna wageni huku zao, nikunda kwanza wageni nike saha, nikaona na wageni kwei, wageni kila mwanya <hesitation> nkawakogo, <hesitation> ni wageni kwei, basi tukawakaribisha tihaa, tendelea na mambo yetu, aya hawa wazukuu wangu ni hawa watatu, watatu yumwe kiaka nambia <hesitation> yumwe, nenda oshe vyombo, yumwe ahagia, yumwe <hesitation> nyumba mwenye masunuti yapa hii, mwenye masunuti viparapara lakini naamba haya, ni matoe deki, akatolwa atoa deki huyu muhagia, huyu wansunta vyombo, bibi mimi <hesitation> saizi watakia badia kakazi lakini itatanga nikawa kwei za kazi hazikusora. hafu mwabandika chai <hesitation> mwamba haya tu tuzetibadika, sukai yantu fulani aya, gawane hivi mkabwe hivi vitafunio, aya nitatanga, nikabula mbili wau wau, chai ako mwichupa munwaa, <hesitation> nami nimekaa nalya basi, yasia hao.